والله انه اضيع مفاتيحي ولا اضيع تلفوني موبايلي لان بيه كلش اشياء خاصة وبيه صوري وبيه ذكرياتي المفتاح واحد يكدر يعني يطلع عليه غير نسخ بس الموبايل من يضيع شي صعب الحسابات والصور الخاصة والذكريات الي بيه مو مال واحد يكدر يستبدلها وان شالله الله لا يخليني بهيجي موقف يعني اني مرات اذا التلفون اذا بالبيت ويضيع شوية رأسا اتوتر وانقهر